إذا بتخلص من مشكلة عالمية، بتخلص من التضخم، <hesitation> يرهق الحكومة ويرهق الشعب ويرهق الإقتصاد، وأبلش الناس وأتعبهم، كل شي يقول لك التضخم التضخم، خلى الإنسان كأنه ثور مربوط ما يقدر يرتاح.